سپین دے کھان-پین دا سب توں خاص پہلو انہاں دی وکھری ورتوں ہے۔ کیونکہ ہر خطے دی کھان-پین دی اپنی وکھری شیلی ہے۔ سپین دا کھانا تازے سمندری فش تے سبزیاں نال پُرپور ہوندا ہے۔ پہلی سپین دی سب توں مشہور ڈِش پائیا ہے۔ جو عام طور تے چاول، فش، چکن تے سفید ماس نال بنائی جاندی ہندی۔ تاپس وی بہت مشہور ہن، جو چھوٹیاں چھوٹیاں ماس دے ٹکڑے کرکے بنایا جاندا ہن۔ ایناں دا سواد بہت ہی مزےدار تے بہت دے مصالحیاں نال بندا ہن۔